Nyebbekafe kanje ngoni. Kanje ngoni Arabika, Robusta, Liberika, Exelsa, Maragojip, e kadi Pakamara. Ɗuum fu ko ɗume nder majju e ɗon mari fleevom feere.